Agor a m'enyi gye ho dɛ menye m'anyɛnkofo bedzi nye pilolo. Pilolo yɛ agor a sɛ enye w'anyɛnkofo dzi a, obiara kͻtsetsɛ na afei, wͻfrɛ ma ebͻhwehwɛ hͻn. Na ͻwo a wobohu wo no, nna woeku wo. Ntsi ͻyɛ agor a ͻyɛ enyika ma me ara yie, <noise> na afei menye m'anyɛnkofo ridzi a, ihu dɛ enyigye bi aba hɛn abrabͻ mu. Na <noise> yɛdze aserewsɛm saa na yewie.